ମାନିନ ଯଂତୁ କି ଆପକୋ <hesitation> ପୋନରେ କା ରହସ୍ଯମା ଆପ ମିଲ ଜାଏ, ଜାଏକୋ ଆପକୋ ଡାଉନଲୋଡ କରେଂ ଆଯାଂ ଥେ, ଜେ କୌନ କରେଂ, ଏବଂଗ ଆପନେ ଯହାରା ଵିଵାର କିପରୀ କରେଂ। ଯହାରା ଵିଵାର କିପରୀ ଆପନେ ଵିଵାର କରେଂ, ତୋ ଯହାରା ଵିଵାର ମିଲ ଜାଏଁ।